Sj me kandzea a medze enyinam kandzea sc sj a, mokctc fofor na meba a mudum no hwj dj m'edum no ana, na mutu dadaw no fi mu a mohwj ndaadze ba chyehyj cdze na wcdze hyehyj mu no mu na mohwj mbrj woesi ayj kandzea no so na medze hyj mu. Muwie a, mosc hwj dj aba a. Djmara na meyj no.